དེ་ལེ་ཡི་ཀི་ན་ནཱ་བསྟུན་ལ་རང་དེ་ཧོ་ཙི་དེ་ཆུ་སྐྱེད་པོ་ཡོད་སྐྱེད་པོ་དེ་སྐྱེད་པོ་གནས་འདེབས་བརྒྱ་ཀྱི་སློག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་སྐྱེད་པོ་གཅིག་རི་གྲང་ག་པོ་ཞིག་ཡོད་གཅིག་དག་ཆེན་པོ་རན་དེ། ཨོ་ཕྱི་གཅིག་མ་བྱས་ཤ་མང་དེ་རང་ངག་ཅིག་ཞིག་ཡོད་ན་བགྱེད་དག་ཆེན་དང་ཡོད་ན་རི་དམ་བགྱེད་པོ་གི་དག་སྐྱེད་པོ་སུ་ཅིག་ཞིག་ཡོད།